බිංදුව, <hesitation> දාහ, දෙදාහ, තුන්දාහ, හාරදාහ, පන්දාහ, හයදාහ, හත්දාහ, අටදාහ, නමදාහ, දහ දාහ, දහ දාහ <hesitation> එකොළොස් දාහ, දොළොස් දාහ, දහතුන් දාහ, දහහතර දාහ, පාළොස් දාහ, දාසය දාහ, දාහත් දාහ, දහඅට දාහ, දහනම දාහ, විසි දාහ, විසි එක් දාහ, විසි දෙදාහ, විසි තුන් දාහ, විසි හාර දාහ, විසි පන් දාහ, <hesitation> විසි හය දාහ, විසි අට දාහ, විසි නම දාහ, <hesitation> තිස් දාහ, තිස් එක් දාහ, තිස් දෙදාහ, තිස් තුන් දාහ, තිස් හාර දාහ, තිස් පන් දාහ, <hesitation> තිස් හය දාහ, තිස් හත් දාහ, තිස් අට දාහ, <hesitation> තිස් නම දාහ, හතළිස් දාහ, <hesitation> හතළිස් එක්දාහ, හතළිස් දෙදාහ, හතළිස් තුන්දාහ, හතළිස් හතර දාහ, හතළිස් පන් දාහ.